sumaro ma co bɛ'a bie ɲu ereso babɛ'a bia ɲu ereso babɛ bua ba fɛ'o bɛbua ba sura bɛbua sumaro a cicina po <hesitation> co co hinpo sumaro oyiro oma dɛmu yan co bara'a mipo sumaro mɛ sumaro ma muɲu benɛ co mi muɲu bun sumaro a nunɛ oyi mina a'o we benɛ a'obɛ oyi bɛ uwana ba oyi bɛ uwanara to oma sumaro ma sɛ tonu mawɛ ji mɛ oyi uwana sumaro na omaro mi sɛ tonu mawɛ ji oyi uwana bewobena avɛ cowa don tomu difference so miba pantine wala